I acquarelli s'addeuvian che ti gh'æ unna vaschetta co-i colori, che in genere en tondi, comme unna pua de colore; aloa ti pocci i pennelli inte l'ægua e dapeu inte quello çercio de colore, quello che ti veu, e ti fæ o disegno.